<hesitation> हंस हन्स एक अशो प्राणी छे कि वो अपना जीवन भर अपना जीवन साती का सात ही जीवज। और अगर वो का मरन का बादम यो हन्स होई या हन्सनी होई वो एक दूसरा को सात नहीं छोड़ता। और उका गम वो भी धीरधीर खानु पिनु यो सब छोड़ देज। और उकी आदम वो भी फिर चली बस पर एक अपना एक जीवन साती का सात ही जीवन भर जीवज मतलब निकाई वो एक दूसरा को सात नहीं छोड़ता है। और वो मतलब इतना जीवन का वो रश साती कि कभी दूसरा से वो कभी अपनो संबंद नहीं जोड़ता हयेगे।